тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
хабарлама твит сурет пост репост лайк ұйықта қайтала
хабарлама твит сурет пост репост лайк ұйықта қайтала
бұл күнде қайталанатын ереже
телефонның экранында менің өмірім өтіп жатқандай
ал мен болсам жан жағымдағыларға мән бермеймін
ұйықтауға жатардың алдында фейсбуктегі жаңалықтарды бір қарап өтемін емэйл тексеремін
ал түннің ортасында оянып кетсем ше
дәл осылай
ал таңертең оянсам ше
ммм иә тағы да бірінші тексеруім керек
өйткені менің оятқышым яғни будильнигім телефонымда ғой
ал енді бір топ адаммен сөйлесіп отырып бір сәтте тыныштық орнап қалса не болатынын білесіз бе
бәрі телефондарын алып шығады
немесе біреумен кездесіп отырып үндемей қалыңыз да телефоныңызды алып ішін тексеріп кетіңізші
бәрі сіздің артыңыздан қайталап өз телефондарын тексеріп кетеді бір кезде
шын айтам гарантия беремін
ал енді осы әлеуметтік желіге бағыныштылық ауруын қалай жазса болады екен
ең оңай және тиімді шешімдердің бірі әлеуметтік желіге кіру уақытын арнайы жоспарлап қою
және қанша уақыт жұмсағаныңызды бақылау яғни мониторинг жасау
мәселен мен күніне екі рет сағат он екіде және кешкі сегізде он немесе он бес минутқа кіремін деп жоспар жасау
одан басқа кезде кірмеймін
және жоспарланған уақытты қатал түрде сақтаймын деп өз өзіңмен серт жасасу
екінші барлығының дәлелі ретінде сурет салудың түсірудің қажеті жоқ екендігіне өзіңді сендіру
суреттер жақсы
бірақ сол сәттердің рахатын алуды естеліктерді әсерлерді суреттер жоюы мүмкін
кейбір сәттерді өзіміз үшін сақтап қояйық
үшінші лайктарға мән беруді тоқтату
егер біздің өз өзімізге берер бағамыз лайктармен өлшенсе онда өзіңмен жұмыс жасар кез жетті деген сөз
бұл жүрегіңіз де санаңыз да дұрыс жерде орналаспаған дегенді білдіреді деп ойлаймын
өмірді сүрейік есте қаларлық сәттерді ұстап суретке түсірейік
бірақ басқалардың оны қабылдауы біздің өзіміз туралы ойымызды өзгертпеуі керек
төртінші оятқыш яғни будильник сатып алу
өйткені телефондағыны қолдансақ таңертең көретін бірінші ісіміз экранға үңілу болады тағы да
бесінші кейде сәл уақытқа диета жасайық
екі күн бір апта бір ай интернетсіз өмір сүріп көрейік
жоқ интернетсіз емес әлеуметтік желісіз
өмірдің посттарсыз да әдемі екенін сезінеміз сонда
алтыншы әлеуметтік желіге қолыңыз созып барып жатса өзіңізден сұраңыз не үшін кіргелі жатырмын деп
егер де жедел түрде хабарласу керек болса онда окей
досыңыз ұсынған пайдалы видеоны көрейін деп кіріп жатсаңыз жарайды ол да жарасын
бірақ жалығып ішіңіз пысқаннан кейін кіргелі жатсаңыз өзіңізге пайда әкелетін мысалы кітап оқу деген іске неге мән бермеске
және соңғысы әлеуметтік желілерден келетін аңдатпаларды яғни уведомленияларды алып тастау
ең керектісін ғана алып қалыңыз
егер инстаграмнан әрбір басқан лайк не жазылған коменттен хабар экранның бетіне шығып тұрса ол бізді алаңдататыны анық
сондықтан мазаны ала алатын заттарды алып тастау керек
өзімізді жақсы көрейік
жан жағымыздағыларды жақсы көрейік
өзімізді және өзгелерді қалай бар солай қабылдап үйренейік
азырақ фильтр көбірек өмір сүрейік
сөйтіп біздің жаңа ережеміз иә мен хабарлама жазамын
иә мен твит жасаймын
иә сурет саламын репост та жасаймын
бірақ мен сәл тоқтап басымды көтеріп өмірдің сәттерін бағалап демалып қуана да аламын
арман құсым қалықтайды көгімде
неге келдім мен
не істеп жүрмін мен бұл өмірде
белгілі бір орным бар ма өмірде
ойланамын мен толғанамын
мен келемін арқалап арманымды
берерім бар ма
өмірден аларым бар ма